Sebeleum au nika laku wate sekang au selediki ma, latar belakang keluarga la papuna-papuna mati. tiwa mese mati ma, manisa-manisa islam'e, yakapau hasa sama ha jadi au cari tau mam bapa, mam bapa, mam bapa mater keturunan pea ma maneima mater keturunan, ternyata mam bapa mater keterunan ma keterunan entolan tolan tolan tolante, keturunan mater taat riya agama'e, kisa mamti pama imam mamati, ina guru mengaji ama mati, mater pembawaan ama masyarakat ma entola, pembawaan pribadi ma intola, ama matima duma hilale ma mete pembawaan intola, pembawa intola, mater taaroi maka duma, mater hidup a'a ma kang mate alae, masa wale pala a'a, a'a pala wale laku materina, mater bapa, bapea mati, au selidiki papea papea mati, ha ma ma hidi mama bapa ma, sedangkan paneina pehuduke au selediki hidi manenama mater hasanu maka hidi dihaturi, dihaturi matia alei duma siu, hidi kelurga manena makang mati taha paneka mesia alea taha, mater arei. Are duman tola siu, jadi heter mese jadi kalu paneka mater latar belakang intola paneka hi, berarti ma ma, ma ma aku kesjodo la aku ma ma, au kawin la aku mana, laku au selediki papea mana keterunan bapa, nahedi bapa ma mama pea, mana latar belakang ama masyarakat awakenea kuma mahidi mama nalahari, manalalahar hete mane ma bawaan ma mane intola ta bisa, hatepuna kejahatan laku musia taeta tahaie, matapuna paneka yang berupa musia tasukaae kapunaya, manese mane pembawaan ama hi kang mana rupa hia intola siu, sia intola mai sangaja laku intola la papa peari, pokonya imina hete seme pi seme ma ma hisa mamane, jadi kalo musia nahete, imane mama kajahatang mana badei itaya, mate una akale, mate una akalene supaya yakasuka ma padahal mater mater suka ma laku au hete mese e'ena, barang sebelum itena kaweng nu kang musti tacaritau undana terlatar belakang'o semane mekeu waapa mana keturunan diapa, mana mam bapa mekeu laapa maneina siu, jadi harus titidiau mati. Ternyata au selidiki, mana duma hilale ria modi alhadulillah syukur, intola papaleri, jadi au hete mese mama berarti aku jodo laku maima, harenala aku ma pea au akina pea asiu mana walea, siu mati setuju, siu mati hete taha sedangkan biar mater walea sekang mati elau, mati elau sei tapi mati hete, au hete mete tahi sasa, biar au helahi tapi sasa yang penting mater pembawaan nikome, lalu intola ma alhamdulillah syukur tetap intola sasaladu ema, tapi kalu hitaiya hidi awale berarti tena ma au itaiya siu ma, ma ma laku mam bapa mane manena manena mese e'ena, kalu ai mau laku ma berarti ai kaweng laku tai sasa, mane matar kejahatan taruma taru duma pi mana, pitinu pi, mana hata kue tahai, mane pokonya papea papea mama matariware, mana wale siu nama siu mana aa. siu nama mam bapa'e mane hete mese mangkasare, mangkasare mattaapi, mangkasare ale duma pi tahai'e dimana suara lenso ma tahai e, kade mane suara lohor sae paneka melase hihi, melase pi mehata mete kauna, sala ma tetap mehatu manusang ma takura seme manusia ma nama ma, laku hete e'ena. Tolan tesiu nama oyang penting imehete paneka, paneka nei langsung pauna tiwa, la biar kasi jodo ma tahi sasa, alhamdulillah syukurillah, syukulilla ma syukumati hete e'ena, kawengla aku ana daripada undana sakarang kang matir kajahatang, tamat tinaninu tu, mati aidini laku rupae riya mudi mater pise mater mukita mate ese ese diapu, mate ise pise alope mater laku rupae tapi maneta tahya, alhamdulillah syukur, <hesitation> mepese pi pise ma kang matari waya. pisedapi pisida pi matarahang mae matara dua pise ma mae na nomor, mana puna napa cuman musia hete, hete manata hese hete na sai hi hiter napise pisida, laku beoma merana pesema melope mekau riya, riya ka aku rupai jadi mane ma pise ma mata riwaya mise pise anunapa tahai syukur banya pise ma syukur ma mama bisa hiter tu dua ter bebas tiasan nahe undana naka pise jaji sebelum makang pise-pise mang kajahatan pitahai mepana nenupi diselidiki manisa-manisa ama jona mama alhamdulillah syukur kajahatan'a.